<hesitation> mobel otomatiki ɓuranikan. Ana yaafi, wakkati fuu a waɗtaa sansemaaŋaaji kuurɗi. So wanaa ɗun maniyel oo kaa. Min kaa oo kaa, mi yejjitii fay hono sansemanŋaaji mun ngaɗtirtee, ayyo. <hesitation> Ngam saabii <laughs> woowtirde an e otomatik oo. Kañun tan cakitiimi donnude jooni.